Ekitsibu ekiri omo kihugho kino okwaa buthuku obwa munabwire bw'obunakwa, esya esyasuburo ng'oko syabya sikaghenda kera, sisiki ghenda ndeke nga kera, n'esaha enu n'esente syabiri syabiri thunga amani make, wukanaghenda omwa kathali n'omuthwalhu betu iwalhwamu n'ehindu hinyoho nyoho, iwaghenda omwa kathali n'eyiringa emithwalhu ikumi betu iwalhwayu n'ehindu ehiringa hithanu, esente sisikiwithe, sisikiwithe amani ebiro bino, ky'ekyalekire n'obunakwa ibwakanya. <laughs>